Aah mila torohevitry baka aminao momba ny zava-dehibe raiky aho amin'le- ity fomba fandehana <noise> andafy ty zao tieko anontania anao <noise> hoe: ino raha mila iomana? Hoe manakôry koa fomba fikarakara paos- passe-port zany? Fomba fazahoa bourse io zany e, le mandeha andafy io mihitsy tieko anontania, de hoe ino preparation atao aminy koa? <noise>